íkeanì màa ɔmi lili ɖí ínɛ̀ òwu màa ɔmi lili, úni ɔmì wa kè blíí kpálime. í ná hà ɖìènì le wèe sònìà áɖíí úni ɔmi wa kɛ̀wa óɖò ɔmi a kè ɔfɛ́ tè úni nyimi ani kɔm cí óɖò zèe kè ɔfɛ́. ìfi ìyìzà úni ámòbi bleèmìni ɔfɛ́ à màáa ya áànɔ̀lɔ á báa fè sùkúù. úni tè ɔ̀mɔ̀lɔ ya ɖɛ́ɛ́. <hesitation> ígbɔ ɔ̀ɖótèe ɔ̀fɛ nyòomi, ɔ̀bìjo ɔ̀fɛɛnyomi ùŋlè wèe nòó guù káɖí màa ɔfɛ́ màaɖu búá wùlì ùyà ɛnɛ àámiì. ìí nu àgbèɖì ɔ̀fɛ nyòomi ùŋle wèe nòó gu éŋe kòlè ówó bèé ŋe. úni ɔmi aya ɖɛ́ɛ́, úni ɔmi yá ì nàá kɛ kɔm zéè nyréwu íkeanì lɔ kɔɔ̀m kè ɔmi wa kɛ̀so kpálime nà lèe ɔmi fá óɖò ìzrigboo ú ni ɔmi zìzì wa kpálime úni ùŋò màa ku ówo fè Akráà lɔ ni kó cí éènɔku zèe kè íkeanìéyi. íkeanì lɔ lɔ ówo zo tè úni bìso oto óyoówò. úni ɔmi wa kɛ̀ te mò búá ku ɔmi fè kè úni óyo búá cibìà áɖi bìà áɖi màaké éwu ɖàá fɛ. úni ɔmi ya ɖɛ́ɛ́ úni ɔmi wa kɛ̀ so Aflawú Gàánà lèe awu blàá banìi ani ù jɔ̀ blíí tè mò màaké kè íkeanì kɔ búá úni ká áŋká gbi óyo, ígbɔ úni bàni únà fé ɖe íkeanì, ú nàá ɖe itɛ tè ówò bà fé zèe kè. ú náa bòonéówo ni bòó to óyòo kó zà fíà óhòó. úni ɔmi áŋka to úɖa Ájafá ni u kɔkɔ kɔm zá fìínɛ Akráà Àkráà lɔ ɔmi sòfò dò tè awu ikeanì kaɖi ì nɔ ni ína mu ènìèɖì nélèe, ì boné gonìà ni ámìtɛ ciì mò óɖi aɖu búá káèè ùú jɔmi elí, ù nyo uwomi ɔmi mì ya bégù lɔ gonìà ni mo bù ɖo yá ni ì nàá ya bégù lɔ káèè Ájafá àá banìi ɔmi mì bàni màa ɔmi báà mì bàni.